Mi pye n nabe mami chei nwi nkwo she gnu do mima yan gdmada she mi yan gbma da mayi aza zhn babe ba bama gbmada yan ntunge mala si yi pye yi mila she ye gnu bodo n pya npyiyi nnabo mami chei ma be ma ya za zhi she miya za zhi ma yan gbmada mayan gbmada majeyi kuma shemi shemi ye za zhi mi zhi yagye abe abma ma gbmadayam nge milsi yi pyi nnabo ma mi miku si ayi pyi lai miku si aye lai muku bwa aya lai maya gbma maye maya gbmada mwa ntige milasi ayinpye naboma mi ntige aza lolo n nba zhi baye ba gye ba zhi to ba gye bai zhi ama oyi da ya gye yiku siya yin pyi nwye wye okwo nu zhi kwo zhn ya zhi nge abe abma yi gbma da ya yiku si oya yi pyi nnama ayin pye kaza lai miku bwa nshe kwoyi wagam, shemi zhn ami bai day mayi oni pastor Wa be sha be abe azhi agu cheki ya she a gu sa cheki ya adaboda n naye yi nmiku bwa ma be ma ga ma za gayata maga maza ge oma zaje yi pyi kazaye kwo yi bobe nyi pyi nkwon n bo zhn ye zhi nmiyi pye nmibwa dna nnayin maya za zhi shemiya za zhi omi oma zaje maza ya gyi yi ma shiriya shemi shiriya oyan gyi yi azhn she a zhn yangy atin a zo zo ho yi wo be agawo, zo zo yi wa be agawo zozo yi wa be asa ya gyi agawo afiwo ya gyi agawo nkwo ba mima ati radio nu ayan yan nu mima mi ma a knu zhi ayan gbada ayan yan ayan gbmada abma mi agbmada yan abma mi agbmada yan aza ma chi nkwo ma aza ho ba mi ma babe ba ga ho yan baba ba ga ho yan ge she ha ye aza zhi nge ho la lanu ha yi pye n nabayi ba bmaho agbmada yan inchei